عشان تنشئ حساب بريد إلكتروني أول شئ تروح للموقع وتظغط علي إنشاء حساب أو التسجيل بعدين راح يطلب منك تعب أس بيانات مثل إسم ،تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف بعد ما تكتب المعلومات إختر إسم المستخدم وكلمة المرور، تأكد إن الكلمة تكون قوية، بعد كدة راح يرسلك رسالة تأكيد علي رقم الهاتف أو بريد آخر إذا كان يعني موجود، إتبع تعليمات الرسالة حج تأكيد الحساب.